Wowru e unirki noon no huwirta kam, to ɗum waɗi kuujeji nder wowru, unirki kam wara e tappa hoɗa to dow, to tappi hoɗi to dow, e ceembe neɗɗo tappuɗo on, sey ɗum pusa ndedɗon nden huunde, ɗum pusande nde har nde ɗigga.